لآزم يكون عنده سمارت جول، وش يعني سمارت جول، إنه ما يقول أنا أبي وفر مصارى وخلاص، لأ أنا بدي وفر مبلغ قيمته كذا في مدة زمنية قد كذا، <hesitation> لما هو ليش تبى توفرالمصاري هذى، بدى أوفرهم منشان اشترى شيء هذا الشيء بس.